Ma is picciocchedus funti sempri stettiusu in <hesitation> pagu penzammentu sempri, narausu. Po natura inssora, no chi. Istanta bei sia prima, che commu. Magari prima fudi prusu mì <hesitation> pru traballu. Dus fadianta triballai de piccioccheddu pittiusu. Commu pasci de <hesitation> de bint'annusu nisciu si movvidi a fai nudda. Sa scolla fudi ugualli. Anzi, prima sa scolla fudi prusu. M'arragodu babbu candu andau a su. Candu andau a su <hesitation> colloquiu, su primmu cosa chi sia reccommandau ca fudi de <hesitation> de scudi, mì. No aspettai a si du narri. Candu du è bisongiu a <hesitation> ua carda è ciaffu ci du a <hesitation> eh! Ci du fadianta pura, la! Giè, sì. A m'arregodu a. Addirittura ca unu accostau miu <hesitation> di segada sempri librusu in conca su professori, chenze fdai nudda, la. Po ua cosa preventiva. Tanti caincuna cosa prima o poi fadiada <hesitation> e quindi ua carda prima e fudi gia appostu.